يا ليت اكون اقدر اتحكم بالنار، لانه الحوادث اللي انه يصير حريق منتشرة اكثر واوسع من انه يصير <hesitation> فيضانات مثلا، فكنت اكيد ح-ختار اتحكم في النار عشان امنع <hesitation> الحريق انه يصير وعشان محد من العالم يتأذى.